So ngoonga ɗii daabaaji ɗi nganaa ngooduɗi nokku amen gaa. Ekkurey en e ko nandi e muuɗun saka min anndana ɗun. Ɗun waɗi fay innɗe majjun jaati jaati min ngalaa. Wiide hokkan sifaaji muuɗun <hesitation> ɗun duu ana tiiɗi so ngoonga.